طيب لو انا عميلة دلوقتي سرية وفي مهمه ان انا ادخل لمنظمة اجرامية هعمل ايه، اول حاجه هلبس طبعا زيهم هشوب يعني لو فيه لبس معين بيلبسوه حاجه بيعرفوا بيها بعض فلازم ألبسها، هتكلم زيهم بقي يعني مثلا ايه اللغة اللي بيتكلموها هعرفها واتكلمها وهدرب نفسي عليها بعد كدا هعرف الأماكن اللي هما بيتجمعوا فيها <hesitation> مثلا أصاحب حد منهم في الخباثه وأعرف مثلا ايه الأماكن اللي بيتقابلوا فيها ايه الحاجات اللي بيحبوا يعملوها سوا وهكذا <hesitation> نقطة نقطة إلتقائهم بتبقي فين دايما، هعرف منه معلومات وابقي عارفاها كدا في السكرته عشان أعرف اتعامل معاهم